<noise> Tao am Pakistanais gn misy ny Jihadista. <noise> Ao gny tena <noise> fitobohan'ny Silamo mahery fihetsiky. Zay gn tena agnisan'ny tataran'i Pakistan.